देखो सा हुकूम अडी बात हवा जो आपण गर या रोड माथाँ नल ऊ पानी टपकतो हवा उन ना आप एना पर्केर ऊ ठीक कर सका। बिन आप पास्केस ऊ बे ठीक कर सका हा। फिर बे ठीक नहीं हुवा तो बिन आप दसरो नल लगीनां ठीक कर दवा वीनू वो नल जल्दी ठीक व जवा और पानी रो वस्त बे नहीं हुवा।